E karazana tendrombohitra farihy, la, <hesitation> sy misy fa gne renirano e misy, misy karazany roy i Menagnara sy i mena <hesitation> e, misy karazany telo azafady: i Menagnara, i Menagnivô, i Manampatra.